شوف يا ولدي عشان تركب دراجة أو سيكل لازم أول شي تحط رج رجولك على الدواسات، وبعدين اسند على رجولك وبعدين ادفع بالأرض لين تسرع شوية، لما تحس إنك إتزنت ارفع رجولك عن الأرض ودوس على الدواسات بجوة بس خذ بالك لازم تتزن زين عشان ما تجع.